taku nama sitiun tyi kuantua nùù nama ssitiuntiu nama ityi ña sitiuntiu nanto k´o ntiu nanto sama ntiu ñaa sitiuntiu nama ítyi ka nantoo ña kisintiu nanto kontiu nanto ka´a nanu ntiu, nantoo ñaa natukumia sitiuntiu ra sa´ra ña sitiuntiu nama ítyi a su ñaa- m taku inka kuaa tuu nama yuu ntatetuntiu ña ka´ra ña ntatentiu sama ku ña´ka uu ntinu ña yaa ntinu ña ña ntixi ntinu ña ko kuu ña nantoo nama ityi ha hua ntaentuntiu nama yuu ha ta iya tu inka ña nùù ntee <noise> ntatetuntiu nte takui so ku´ra mia sa nama huara kuu nantoo ko´o tu´ku ku ñaa iyaa tu ntee ñaa tyityi xini tu´ntiu taku yakua xini ntiu ta ra ñaa ntee ka tityi ntiu sa´ña ntuu vita tu´a ha ñaa iya tuu inka nama nama yuu nania ña kuatyi lika hua tyityi lanta ntiu ta ñaa. <noise>